Ning aa, jira, tura, nara muna nungus, neng sina, daagwa, daa nengni, koob, koob jee neng, koob jee jira, koob jee tora, koob jee nara, koob jee nuna, koob jee nungus, koob jee ning sina, kooje daa ming ru, laaming, laanjugje ning, laningje jira, laamingje tura, laaninje nara, laninjje nungus, laaminigje ning sina, laamingje dagwa, laamingje daa ningni, laamingje koob, lanuingje koobje ning, lamingje koobje jrra, laamingje koobje tura laaningje koobje nara, laaningje koobje nungus, laaningje koobje neng sina laaningje koobje dagwa, laaningje koobje ningsina, laaningje koobje damungne, laajjra, laa irije ning, laa jrrije jrra, laajirije tura, laairje nara, laa jrraje nuna, laajrraje nugwa laa jrraje ning sina, laaijraje dagwa laa jrraje daa mingni, laa ijraje koob.